ⵀⴰ ⵔⴰ ⴷⴰⵔⴰ'ⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⵎⴻⵀ'ⴰⵍ ⵡⴰⵇⴰⵏ ⵡⴰ'ⵉ ⵜⴰⴽⵀ ⵡⴰ'ⵓ ⴼⵉⵔⴰ ⵢⴻⵔⴻ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵍⴻ'ⵉ ⵔⵙⴰ'ⴰⵜ. ⴻⴽ ⵏⴻⵔⴻ ⴷⴰⵔⴰ'ⵉ ⵔⵙⴰ'ⴰⵜ. ⵏ'ⵓ ⵍⵓⵍ ⵍⵉ'ⵉ ⵔⵇⵓⵍ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⴰ ⵀⴰⵍ ⵡⴰ'ⵓ ⴰⴷⵉⵏⵊⴰⵀⴰ ⵔⴷⴰ ⴷⴰⵔⴰ'ⵉ ⴱⴰⴽⵓ ⴼⵉⵔⴰ ⵢⴻⵔⴻ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵍⴻ'ⵉ ⵔⵙⴰ'ⴰⵜ.